E memasak ayam tu kitek harus pertamo tu kitek harus beli ayam e dulu ayam tu biaso e kan dijual di pasar ade teros di sayor sayoran yang keleleng tu ade biasoe kan nah dem kitek beli teros kite cuci biasoe kan kalok kitek beli tu yang la dem dipotong ade pulek sih wong njual yang masih otoh sikokan cak tu tapi kan lebih repot kitek harus nyembelih e dulu dem nyembelih e tu harus cabut bulu bulu nak maken praktis kitek beli yang la dem di e dem di potong cak tu kan la dem dak tek bulue lagi biaso kan di yang sayor sayor liwat tu ade kitek beli abes itu dem di beli di bersihke dulu nah dem di bersihke kitek direbus tergantong si amen nak masak di gulai kan direbos biasoe nak di goreng pulek men wang nak di rebos pacak pulek men nak di rebos men dak galak direbos jugek dak pape nah abes direbos tu e rebos be tegal sekitar sepolo menit abes itu di goreng men nak digoreng men nak di sambal kan digoreng dulu tapi goreng e tu tegal bae sekali liwat caktu abes digoreng kan na di sambal na sambal tu biasoe kan pakai cabek bumbu e tu kan pakai cabe pakai bawang pakai gaham micin galo bumbu bumbue cak tukan teros pakai men yang yang galak manes kan pakae lah gule abang atau dak gule paser tapi dikit bae sih e men nah men nak disambal cak tu kan na abes tu men nak digulai kan di dem di rebos tadi ayam e Baru di e di men di nak di sop kan di ini ape tu di tereskan ku dulu abes itu dem siapla sayor sayor e dulu kan cak kentang wortel kebos caktu kan daun bawang cak tu kan tapi men nak di sop e bawang e tu digoreng dulu abes tu pek la daon bawang e na abes tu baru sayor sayor e pek pulek ayam e na tapi men yang galak pake tomat pacak pulek pakek tomat terus ayam pulek pacak pokoke banyak la olahan ayam tu selaen disambal digoreng terus di sop terus di gulai di gulai pindang teros di e di rendang di e ayam rendang pulek cak tu pacak pulek pakai santai men yang hobi gulai gulai rendang pakai santan cak tu kan pacak pulek di gula di san ape tu santane di tanak dulu abes di peras tu kan di tanak abes itu baru dimasokke kire kire kalo e bumbue tu la la meresap la tanak cak tu pokoke yang dak agak lame la biar dak bauk langu kan nah abes tu baru di jebor ayam e abes tu sampai kuahe tu nyosot cak tu kan sampai jadi lah rendang cak tu kan abes tu pacak pulek di semur nah semur tu simpel masak e tu ayam e tu tinggal di abes di cuci teros di e siapke ayo e tu teros dimasokke ayam e teros dimasokke bumbu bumbue cak tu be sih amen di semor tu simpel pek tomat pulek si daon bawang daon gor daon bawang daon teros bawang goreng tu pek pulek amen nak semor